Janngo dow janngo, bene sakiraabe ndiyam ɓe njahi ka laawol hijjobe. Lanyol ɗin ɓe nduɗi - Nyeeni Ndiyam, Baba Ndiyam, e latti ɗiɗi ɗi na'i, Pip, Peep, e Poppy. Ko waawi dow duuɓi, ɓe ndiyam ɓe naatan laawol jaati, so boore heewi. Amma jooni, ka laawol, do'ogal ndiyam mari laawol, ɓe yesi e jamfaare, ɓe waawi laatino laawol mum.